صراحة الوظيفة اللى ممكن أكون فيها سيئة بلا شك الوظائف اللى تتطلب الجلوس لفترات طويلة، ما أحل إنى أكون جالسة لوجت طويل بدون حركه، مثل العمل المكتبي الروتينى أو الأشياء المملة، أعتجد إنى ما بكون مرتاحة فيها، لإنى ما أحب الملل أحب شئ حماسى أحب الحركة، أفضل إنى أكون مع بيئة متحركة متفاعلية عشان أستمتع بالوظيفة اللى أنا فيها.